Tuchijan indoxtuu indotu tindakechu ichí, tuu ichi tuu ndavaxu chadii chú ya'á chadii xu ya'á yadixo xhuxtu xhi yandixu ndaxu kuenta vee, tuchi yexuu uvani kachi chextuu nuu ditá kichi ñuu nduchixuu no iho yexuu nduxoxo, ndaixu ovanidakexuu nuu kuenta davaxu o'on ditá ndava'a chindakaduxu chí kuenta chix yandixu chí kuenta tandi la'a ya'á kue chí ku kuenu tuchijan chena xudun chetuxun ndai xundunxeña yununrua.